طعامي المفضل اللي نحب نطهيه هو الدچاچ المشوي المقرمش مع الخلطة والوصفة السحرية ، أنا بچيب الدچاچ و‹ hesitate › وبفتحه وبحأول إني حط فيها الوصفة والخبطة تبعي في كل إنحاء واچزاء الدچاچة ، بعدين بحطها على الفحم نسويها ‹ hesitate › على الفحم ، وبعدين بنحأول إن نزينها ب ‹ hesitate › بعض الخضراوات.